Bunday holatda men o’zimiz uchun go’sht pishirishni afzal deb o’ylayman. Va darhol, go’shtni bo’laklarga bo’lgan holda faqatgina piyoz bilan qovurib chiqaman degan fikrdaman.